Kam ndëgju që kultura e Indonezisë osht shumë e pasun, <hesitation> duke përfshirë edhe ndikime nga fe dhe tradita të ndryshme, si ato islame, hinduiste edhe budiste. Poashtu kam ndëgju që ka vallzime edhe muzikë tradicionale edhe që indonezijanët janë t'njohur për festivale të mdha dhe për ceremoni fetare.